Misy ireo karazana alika afaka atao namana mahafinaritra izay afaka atao miambin-tanana na koa hoe alaina <hesitation> namana hifampiresahana na ohatran'izany, nefa saingy kosa misy koa ny alika tsy azo atao namana noho le izy manaikitra sy mamindra parasy.